Ínze tiare moźiñahaŋu kádien waḃaya níġudienuwa kaɭo adizuamooġo níġudienum paske momuhulomi kujiaġo, purġaɭo adial kúsi amirẽmo kúsi niġu e nízo, timinze muine múriga: muḃai karot niepitani. . Bariŋe afiamiġalo kúsi ġokamiúdial ninaḃo naźiyekalo nikiae bariŋeḃo omooġo moleḃomereŋ, epitani dóġuɭoi ġáso kúsi miġuileḃai kalo adus nimuna húlulu, añanaepitani, muñaranimuɭew bóġusi. Gúsiniġuguoŋ. Epitani dó epitanielunemi, iɭereɭe kapitani miame wala nifonkomiame, níloġomiame. añaḃanilonkolon. Nilonko níġuɦom níġuḃe eṗolo amaniḃe niźuḃi, amaniḃe noɭumi nimaġu nimamab baluneḃo bunami timi babun. muṗe ñáso niġudiamongen babubun maanum ñáso elon nibuloka. añalonaḃan áɦomen, miġanaami karian, babubo bóbo niġuhebo mieme kañaḃaniġanaḃo niġamab bogũni depitani nanikiaġe aḃaaḃu óḃekalo ekarot ámiriemiame, neɭew bóġusi baree. Amamikalo eɭeboġusi nírĩe barenee. míźiɭoomi ṗomo ṗomo momuriŋe barenie. Epitani añaḃaniɭẽeɭen eɭenilõe kalonireŋ minimuɭew bóġusi aalemoné